<noise> Ya! Mahay tômpiny akôho araiky. De <hesitation> matetikyy mahi- tsy de miraiki-po izy fao koa afa mahita tômpiny izy de na manambotro azy izy tsyy- tsy matahotro. <noise>